<noise> bes minon min demoɓe e do'o, min puɗɗirai to dungu nangi, min pelo, min pei'a bafe, min ngada shu'ayeje, min ngula to diyam fiyi, min ngara, min awa, goɗɗo awai ɓeɗɗal, goɗɗo awai dou puɗa, goɗɗo bo njordiwal, goddo bo hok-won shede no hokkira demal, min awoya muri, bayeri, masardi, biriji, nyebbe, fuh wala ko min awata e hoje amin, fuh bayeri, won udari, wodi mai gashi, wodi malam manu won goɗɗo won no hokkira, goɗɗo wala no hokkira, goɗɗo hokkai demal, wawai nyalla, goo wawata nyalla, goɗɗo heutai mangariba, goɗɗo bo ɓurayi zura iya kugal muɗum, toh ko moye enta-enta eko ɗuɗɗum tori, jonɗo mindon min ngon lokashiyel, lokashiyel jurba biriji, e fe'uki maiwari, e fe'uki bayeri, enta e tappuki, e name-nameji fuh jon ɗunɗon der lokashiji majum, lokashiyel bo ngel wari ngel saɗirmaji komoye ɗon ɗoggana, wala mauɗo, wala baccel ɗon tefa no waɗa e heje muɗum. <hesitation> to weti ayi'ai kowa e doggana, hala ɗilluki ladde, haɓana no tefira e hore muɗum, gam heɓa no daroro eder bacci muɗum, e iyalu muɗum, ko der wuro muɗum, enta e no heɓira wara rayuwa muɗum, enta eder al'ummare, gamma wodi bo ko shafi nyauji damtuɗi jamare, wodi ko shafi zazzabiji asibiti, maleriya, taipot en ere olsa enta e turashi, minɗon bi'a e fulfude, minɗom bi'a ɗum saura, difuh diɗon nganni jamare, enta eder asibiti, bo waddata goɗɗi, shiya hakkilanki bacci, enta eder al'ummare, ɗum heɓa baccel to lotai, to nyamai abinci, wanyayi lota jude muɗum, lota jude muɗum, da fuɗɗa nyamki, bawo ɗon bo to loti juɗe muɗum, ɗum anda ɗum daga bimbi, dum sulma, dum wusba dum, dun lota nadum jude mun to nyamai, ɗun tabbitina ɗun remi ɓawo ɓale, ɗun wo'iini magani ɓouɗi no nyamirta jamare, ngi'a asibiti warti jon ko moye, nyiyam-nyiyam-nyiyam-nyiyam warti bano har bano hude mamaki, asibiti bo warti wala-wala gelle, wala birni, ko toye ɗun warti joni asibi ɗon hewi.